Ndiganavaxuu cha'a chuxu ndachuxu xha'a, chadixu ñuya'á chadixo tundana yandixo cebolla chadixo ajó kuan chadaxu nuu kuntayi hi ya'á kue ya yeko nuu kendavi ndavaxu cha'á, inka ya'a devaxu ya'á kui tudana kuii kulandu cebolla ajo chindachoxo ndakua ndina kanda choxo ya'á cha chunka lado kua kudu nadixo kuduu chun chón xavaxu ya'a kui chun ndekuala kuenta ke lachi kunanduu kua ndavaxu ya yekuu, ya'a kue ndavaxu yee inangachoxo ya'á inagachoxo chike kuenta koño cuchi ndavaxu ndu frito kuño cuchi chitandi ya'á, ye'e kuanta yetuu ya kue cuchi chindakue ka'í don ndavaxu ján chinka inani ya'á kue xhinen ñoño nduku ndinaga chó ya'á chio tundana kué ndachiga kadun yono ndukuu unjan kua kayuu koño nduku cuchi kua koño kuenta, anada frito xuu chindavatu ya'á kuento ndejón ndontuku ndo iho xhikua unde yuni nuu ya'á nijaxia.